<hesitation> Raha araka ny eritreritranahy zany mety akekeo amin'ny <hesitation> dimampolo amby zato akeo an, isan'ny <hesitation> fomba fiteny an, a manerana izao tontolo izao satria eo ho eo amy dimampolo amby zato akeo isan'ny firenena.